Për fe la mnesta ëntà che vade ën l'ort, ti pìe tüte le verdüre che l'as, verdüre e co i güst che parei a la fan pi bun-a, t'ie porte ëndrinta, t'ie lave, t'ie taie a tuchet cit, ti büte ëndrinta a 'na peila cun l'eva, t'la faze cözi, böi për ën po dë temp, pöi t'la früle e pöi t'la mange